það er ótrúlegt hvað þetta fór vel miðað við allt segir Sigrún Elísabeth Arnardóttir sem lenti ásamt sjö börnum sínum og systursyni í alvarlegu bílslysi á Vesturlandsvegi fyrir hálfum mánuði fjölskyldan er öll á batavegi spenna er fyrir þing og forsetakosningum í Tyrklandi á sunnudag þótt líklegt sé talið að Erdogan verði áfram forseti bendir margt til þess að flokkur hans missi meirihlutann á þingi Neytendastofa

kannar nú hvort eitraðar tegundir af vinsælum leikföngum eru seldar hér á landi þau hafa verið tekin úr sölu í Danmörku því þau gefa frá sér efni sem geta haft skaðleg áhrif á heilsu barna tuttugu og fimm starfsmenn Háskólans á Akureyri hafa þurft að flýja úr tveimur húsum á háskólalóðinni vegna myglu þrjú ár eru síðan mygla greindist fyrst í kjallara annars hússins

á þriðja þúsund Íslendinga eru komnir til þar sem strákarnir okkar spila við lið Nígeríu á morgun íslenskir stuðningsmenn sig í meira en þrjátíu stiga hita í miðborginni í dag og eru bjartsýnir fyrir

kvöld níu manna fjölskylda sem lenti í alvarlegu í bílslysi á Vesturlandsvegi fyrir hálfum mánuði er öll á batavegi fjórir úr fjölskyldunni fóru á gjörgæslu eftir slysið en sætin í bílnum losnuðu upp af gólfinu í árekstrinum lögregla lögregla rannsakar það sérstaklega tveir bílar skullu saman á Vesturlandsvegi á Kjalarnesi fjórða júní ökumaður annars bílsins lést í slysinu en hann var einn á ferð hinum bílnum ók Sigrún Elísabeth Arnardóttir í bílnum voru einnig sjö barna hennar á aldrinum þriggja til sextán ára Sigrún varð landsþekkt

árið tvö þúsund og fimmtán þegar fjallað var um fjölskylduna í sjónvarpsþættinum Ísþjóðinni á RÚV en hún er yngsta núlifandi konan sem eignast hefur tíu börn þar sem fyrsta barnabarn Sigrúnar var þá nýkomið í heiminn

bíll sé bara reyk og ég er bara á gólfinu

reyni að finna kraft til að opna hurðina

einhvern veginn en um leið og ég heyri krakkana gráta þá bara rýkur eitthvað í mig og ég fer strax í að taka alla úr bílnum og

verið svart útskrifuðust

af spítalanum eitt af öðru dagana eftir slysið nema Myrra fjögurra ára henni var framan af haldið sofandi í öndunarvél á gjörgæslu vonandi að fara heim bara mjög bráðlega hún er búin að standa sig ótrúlega vel Sigrún ók litlum hópferðabíl sem fjölskyldan hefur átt í nokkur ár

athygli vekur að sætin í bílnum

losnuðu upp við höggið í árekstrinum það er að sögn lögreglu sérstaklega til rannsóknar sætin einhvern veginn duttu bara yfir okkur

poppuðu bara upp úr við erum í miðjusætunum

eiginlega í fremstu sætin ég var á gólfinu og samt upp við og þau voru komin enn þá lengra fram

við vorum öll í belti og allir barnastólarnir spenntir vel og svona að verið öruggari ef að þetta hefði ekki gerst við hefðum ekki slasast jafn mikið maður fer með bílinn í skoðun á hverju ári og þeir kippa í hvert einasta belti það er allt í lagi þannig það hefði aldrei hvarflað að mér að boltarnir úr gólfinu gólfinu gætu poppað upp mæðgurnar segja að fjölskyldan hafi fengið gríðarlegan stuðning síðustu vikur bæði frá heilbrigðisstarfsfólki og almenningi efnt var til söfnunar fyrir fjölskylduna svo hún gæti keypt nýjan bíl og komið undir sig fótunum aftur Sigrún segir að þakklæti sé henni efst í huga það er bara ótrúlegt þetta fór allt vel við erum öll hérna saman bara takk innilega allt og allir það er æðislegt að heyra og bara finna hvað

eru margir að hugsa til okkar og bara hvað fólk er fallegt hvað það er rosalega mikið af góðu í kringum okkur Dagur

Sigurjónsson var dæmdur í sautján ára fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur í á Austurvelli í byrjun desember hann var jafnframt sakfelldur fyrir tilraun til manndráps með því að stinga annan mann þrisvar við sama tilefni sá hlaut lífshættulega áverka héraðsdómur segir í dómi sínum að árásin hafi verið tilefnislaus og hrottafengin dagur eigi sér engar málsbætur nánar er fjallað um málið á ruv punktur is tyrkneskir kjósendur búa sig nú undir þing og forsetakosningar sem haldnar verða á sunnudaginn kannanir benda til þess að Recep Tayip Erdogan verði áfram forseti en að flokkur hans missi meirihlutann á þingi öflug

kosningabarátta stjórnarandstöðunnar hefur komið á óvart fyrr á þessu ári boðaði Erdogan óvænt til kosninga rúmu ári á undan áætlun gagnrýnendur segja að hann hafi viljað koma stjórnarandstöðunni á óvart og festa sig

og flokk sinn í sessi en kosningabaráttan hefur verið snörp og flokkar og frambjóðendur stjórnarandstöðunnar standa vel að vígi í fyrra samþykktu Tyrkir breytingar á stjórnarskránni sem auka völd forsetans á kostnað þingsins þær breytingar taka gildi eftir kosningarnar á sunnudag í forsetakosningunum

þarf Erdogan helming atkvæða og einu betur til að ná kjöri annars verður kosið aftur milli þeirra tveggja sem fá flest atkvæði og þá gæti orðið mjótt á munum þótt kannanir sýni að Erdogan hafi forskot öðru máli gegnir um þingkosningarnar þar bendir allt til þess að stjórnarandstaðan nái

meirihluta sem gæti þýtt að Erdogan yrði áfram forseti en réði ekki lengur yfir þinginu Landsréttur hefur hafnað kröfu Atla Helgasonar um að fá lögmannsréttindi sín endurheimt varhugavert sé að slá því að hann hafi áunnið sér það traust sem lögmenn verði að njóta Atli Helgason var dæmdur í sextán ára fangelsi árið tvö þúsund og eitt fyrir morð hann var þá einnig sviptur

árið tvö þúsund og fimmtán hlaut Atli uppreist æru og stuttu síðar lagði hann fram kröfu til Héraðsdóms Reykjavíkur um að endurheimta lögmannsréttindi sín hann féll frá þeirri kröfu eftir að Lögmannafélagið lagðist gegn henni í formlegri umsögn til

á kröfu Atla um að endurheimta réttindi til þess að vera héraðsdómslögmaður dómurinn taldi að Lögmannafélagið hefði gengið of langt með umsögn sinni og hún verið óþörf ríkissaksóknari áfrýjaði þeim úrskurði og féll dómur í málinu í gær í dómi Landsréttar kemur fram að brotið sem Atli var fundinn sekur um teljist alvarlegast að lögum og án efa einnig

að almenningsáliti þótt sautján ár séu liðin frá því að dómur féll í manndrápsmálinu sé enn varhugavert að slá því föstu að Atli hafi áunnið sér það traust sem lögmenn verði að njóta þá vísar Landsréttur til þess að Atli hafi verið úrskurðaður gjaldþrota í október tvö þúsund og eitt því hafi hann þurft að fá meðmæli frá Lögmannafélaginu til að fá réttindi aftur þau hafi hann ekki fengið tekið er fram í dóminum að umsögn Lögmannafélagsins sé rökstudd

ítarlega og ekki sé hægt að hnekkja henni ekki náðist í Björgvin Jónsson lögmann Atla við gerð fréttarinnar nokkur hundruð manns söfnuðust saman á Austurvelli í dag og gengu fyrir mannúðlegri

yfirskrift mótmælanna var aðskilnaður flóttabarna og foreldra en einnig gegn mannúðlegri stefnu gagnvart flóttafólki bæði í Bandaríkjunum og Evrópu gengið var að bandaríska sendiráðinu

þar sem slegið var á trommur og lyft mikil gæsla lögreglu var á svæðinu mótmælendur voru allra þjóða og á öllum aldri en flestir voru sammála um að stjórnvöld allstaðar í heiminum þyrftu að grípa til aðgerða og aðstoða fólk í nauð mér finnst ofboðslega óréttlátt að það skuli vera svona mikill aðskilnaður á landamærum í Bandaríkjunum en í raun er þetta stóra myndin það skuli vera ríkisstjórn sem aðskilur stjórnvöld náttúrulega mættu tala miklu hærra tala hreinlega mannamál og mótmæla þessu almennilega

Danmerkur hefur varað við vinsælu leikfangi því nokkrar gerðir þess gefa frá sér efni sem geta haft skaðleg áhrif á heilsu barna Neytendastofa kannar nú hvort leikföngin eru seld hér á landi Jón Steinar Gunnlaugsson hæstaréttarlögmaður og fyrrverandi hæstaréttardómari var í dag sýknaður í meiðyrðamáli sem Benedikt Bogason hæstaréttardómari höfðaði á hendur honum það gerði Benedikt vegna ummæla í bók Jóns Steinars með lognið í fangið Benedikt krafðist þess að fimm ummæli í bókinni yrðu dæmd dauð og ómerk meðal annars hefði Jón sakað hann og meirihluta dómara um dómsmorð í máli Baldurs Guðlaugssonar fyrrverandi ráðuneytisstjóra í fjármálaráðuneytinu varla væri hægt að saka dómara um alvarlegra brot í niðurstöðu Héraðsdóms segir að hvergi séu dómararnir sakaðir um refsiverða háttsemi játa verði Jóni rúmt tjáningarfrelsi í umfjöllun um það hvort réttarkerfið hafi staðist þrýsting og reiði almennings eftir hrun

hans að svo hafi ekki verið starfsfólk Háskólans á Akureyri hefur neyðst til að yfirgefa tvær skrifstofubyggingar við skólann vegna myglu kostnaður við endurbætur og það að koma fólki fyrir annars staðar er metinn á um tvö hundruð milljónir króna farið var í aðgerðir hjá Háskólanum fyrir þremur árum þegar mygla fannst í kjallara undir skrifstofubyggingu á Sólborg síðar

kom í ljós að myglan er útbreiddari en það hús kennslumiðstöðvar háskólans var tæmt um áramót ítarleg skoðun leiddi

að tæma þurfti skrifstofubygginguna þar sem myglan greindist fyrst í kjallaranum það eru samtals tuttugu og fimm starfsmenn í þessum tveimur húsum sem nú er búið að tæma og þessu fólki þarf að koma fyrir í öðrum húsum hér á háskólalóðinni og niðri í bæ alveg ótengt þessu

að þjappa mikið í skrifstofum og finna alla sem fara í frí og og koma fólki inn í þær skrifstofur í staðinn ljóst að þetta leysum við ekki þannig og við verðum að fara út í bæ með upp í tólf tólf fjórtán manns og í húsunum er alls kyns búnaður skrifborð og stólar málverk á veggjum og pappír hólmar segir ekki endanlega

ljóst hvað verði um innbúið einhverju þurfi þó að farga fyrsta mál var bara að koma okkur út úr húsinu og leysa þau mál og það eru miklar og dýrar endurbætur fram undan það er svona gróft mat manna að þessar framkvæmdir við

einhver þök sem

taka á næstu árum mikill fjöldi Íslendinga er kominn til í Rússlandi þar sem strákarnir okkar spila við lið Nígeríu á morgun já það er komið fram á kvöld hér í Volgograd og spennan er svo sannarlega farin að magnast fyrir leikinn mikilvæga á morgun Ísland Nígería samkvæmt upplýsingum frá ríkislögreglustjóra en ríkislögreglustjóri er með teymi hér úti í Rússlandi eru um tvö til

og talið er að fimm hundruð hafi komið til borgarinnar í dag

ýmsu leiðum með beinu leiguflugi frá Íslandi eða með flugi frá Moskvu lest og jafnvel rútu en við hittum nokkra stuðningsmenn íslenska landsliðsins í dag og spurðum þá út í leikinn á morgun svo hittum við auðvitað stuðningsmenn mótherjans stuðningsmenn nígeríska

þetta verði góð byrjun hjá okkur ég er reyndar ekki góður að spá

fyrir Íslandi hefur þú engar áhyggjur af því

verði fjölmennari en við í stúkunni og háværari nei ekki ekki háværari

er það eina sem við getum gert

svakalega erfitt sko það er heitt hérna og sérstaklega

flugurnar ég

maður venjist þeim mjög fljótt sko þetta gæti auðvitað orðið til vandræða en ég held að þeir muni standa þetta sér strákarnir ég hef ekki trú á öðru einhver spá fyrir morgundaginn allan daginn sinna liða eru eðlilega bjartsýnir fyrir leikinn á morgun en íslenska landsliðið fær stuðning úr ýmsum áttum og meðal annars

íbúi í Grafarvogi eignaðist nýja nágranna á dögunum þegar ungt par kom sér fyrir á svölum íbúðar hans síðan þá hefur íbúum ört fjölgað en svalirnar sem áður hýstu tvo eru nú bústaður fjölskyldu sem telur átta

Jóhanna Höskuldsdóttir býr ásamt dóttur sinni í Grafarvogi hún tók á dögunum eftir ungu pari sem hafði komið sér vel fyrir og byggt sér bú í á svölum hennar Jóhanna hefur fylgst grannt með atferli þeirra hjóna

hefur verið parinu til happs því Jóhanna hefur ekki haft mikið á

að sækja hún hefur haldið sig frá þeim að mestu og gefið nýju nágrönnunum næði til að stofna fjölskyldu og heimili

ekki úr hreiðrinu í bráð en Jóhanna segist ekki syrgja það stóra málið er leikurinn á morgun Ísland Nígería

það er ótrúlegt hvað þetta fór vel miðað við allt segir Sigrún Elísabeth Arnardóttir

sem lenti ásamt sjö börnum sínum og systursyni í alvarlegu bílslysi á Vesturlandsvegi fyrir hálfum mánuði fjölskyldan er öll á batavegi spenna er fyrir þing og forsetakosningum í Tyrklandi á sunnudag þótt líklegt sé talið að Erdogan verði áfram forseti bendir margt til þess að flokkur hans missi meirihlutann á þingi Neytendastofa kannar nú hvort eitraðar tegundir af vinsælum leikföngum eru seldar hér á landi þau hafa verið tekin úr sölu í Danmörku því þau gefa frá sér efni sem geta haft skaðleg áhrif á heilsu

barna tuttugu og fimm starfsmenn Háskólans á Akureyri hafa þurft að flýja úr tveimur húsum á háskólalóðinni vegna myglu þrjú ár eru síðan mygla greindist fyrst í kjallara annars hússins á þriðja þúsund Íslendinga eru komnir til þar sem strákarnir okkar spila við lið Nígeríu á morgun íslenskir stuðningsmenn sig í meira en þrjátíu stiga hita í miðborginni í dag og eru bjartsýnir fyrir

í meira en þrjátíu stiga hita í miðborginni í dag og eru bjartsýnir fyrir